أفضل طريقة إني أبدأ فيها يومي إني أبدأ يومي من الأول إني أصحى بدري مره أصلي الفجر في جماعة وبعدين يمديني إني اجلس سواء اقول أذكار او أقرا قرآن او أتعلم شيء محدد بعدين يمديني اني أكل اكل صحي وبعدين خلاص أنا كذا معي باور إني أشتغل باقي اليوم لغاية ما انام بدري مثلاً على العشاء او بعد صلاة العشاء بشوي